لازم الاثنين من جهة النمو الاقتصادي ومن جهة الحفاظ على البيئة يعني ما نجموش نخموا في الاقتصاد من غير ما نخموا في البيئة اما زادة ما نجموش نخموا في البيئة من غير ما نخموا في الاقتصاد الاثنين لازمت الحكومات تهتم بيهم في نفس الوقت ما نجموش نحكوا على حياة سمحة من غير ما نكون عنا مستقرين ماديا زادة ما نحبوش ندمروا بيئتنا.